पेंसिल लकडी भितर मुलायम गेर्फाइट लकडी हूंदी ।जब हम पेंसिल थै कागज मा घिसदा छन। त यू गेर्फाइट त यू गेर्फाइट कागज मा छप जांदू। जैसे हम लिखदा छन। कुछ भी बणै सकदा छन।